Nama, ia guluvaligu etaimuna aonai maguli kiaka no eaukana naina. Au maauku kopuna geku ugamagi aonai guluvaligu gera maguli no pe rakava. Ai gaugamagina waupene au ai gakalarana. Guluvaligu voovagi pege rakava. Gera maguli ai gagia rorirorirana. Ia maaura gera vanuga aunilimalima kamura geria inaina maparara karora maki no garaverana. Ia wa ai gaugamagina ia maguli raka pene nama iwa kolemara o kalara iana ai kalagirana. Ia no pagara alu koukou guluvaligu maaura o gera vanuga aura ria pagara kilakoukou. Maguli raka pene nama iwa kalara kiakara pagara kalagira. Elaanina aonai aura maparara moni ai. Moni garawalina aonai guluvaligu gera inagulu gera ririwa aura voovagi. Gera waririwa aura aonana ai gaugamagina na kipo gakala guilagina. Au geku ugamagi aonai wa Ia no pagara aluali pagara ugamagi namanama kwalana maguli kapinai aonai ia mapeve ia paga vearawa manaura. Ia gera wamaguli gakalarana aonai ia melo raka pie ma nama rage iwa. Geria mapie maguli ao ugamagira mape kalaria. E ia gera, gera vanuga aonai gera rova aura makina no gemoirana, ai geiligana kwalana guluvaligu gera karoverave ema auka vagi na. Egiagia aonai ia no pagara alu waikule, pagara ugamagi maguli pene nama kolemana ugamagira namara kaara pagara kalaria. Gera tikuli Melora tikulina gevaaikina aonai vanugai kipo gealuna maki au kwauara ai gekalarana. Ia Ina Ama valigura makina gera maguli kunera aorana mapae waiao na naura pe puuria pe vailigara, iana pene kala rakavara gakalarana aura ia naura na paie maguli agiria o paie kalaria, waroparana mapaie ao. Ia gera vanuga aura kamura o rova aura elaanina aonai. Koloakoloa valigura e Iaoiao guluvaligu, kuku rakavara, niuniu kamuvagi, kulu uvera kamuvagi, kulu uvera rakavara kamuvagi gavawalarana o gavaragerana. Na ia ai gaugamagina, ia maguli raka pene nama iwa iana ugamagina ai gakalaana, ia kipo maaura gera verere, ia maaura aukavara o ia maaura aora aora raka pevavererera ugamagira e kalara ga kalana na ia gera vanuga aura kamura iana maki ai gaugamagira ai gakalaana. Pe pere nama ia gera vevai aura kamura gera vegiaao aura makina no ugamagi kiaka pegere apia ne vanugai guluvaligu kipo gealu kawakawana aura no geria inagulu kiaka mapegere kalaa. Melo raka warakava aonana raka paie laka vanagi iwa. Aura kiakara mapegere va walaria, ne Melo guluvaligu ewaguna aura mapelakaoa wainagulu aorai ne wakala rakavara aorana pae laka vanagi na ugamagira e kalavo kalavora maparara pe wainagulu ai pe aoria wa aurakavara pae kalaria Ewaguna magulina aonai maguli ia kopura kopura na garipaana, gagiaana, gamaguliagiana. Oi au ia aunilimalima pe ugamagi e mamilagi ia maparara gera, kopura kopura gera. Oi au ga aonekaole pe ugamagira veairai pe ugamagi kau, nama ripara e rakava makina ia ripara, ne veairai pekala kau. No augamagina wa namamo kalara no pevakamuria kwalana ia gera melo, ia mulirana gemaragena guluna mape ugamagiria aura pakurai waugamagi veaira pekalaria gera maguli aorai pe ugamagi namanama.